Bolalarda jismoniy faoliyat odatini rivojlantirish uchun ularga sport va o'yinlarni qiziqarli qilib ko'rsatish kerak, ya'ni oilaviy va do'stlar bilan birga harakatli mashg'ulotlar o'tkazish ularni sport bilan rag'batlantirish va qo'llab quvvatlash ham muhim hisoblanadi.